﻿ne neyiji shitau na yiji markadai na pilgi ka raba ndan ii ilina ka shaget nin kago iyano ni kagina ma iyano kamma babano nin fiduru andono nin iliru nin pitu nin amburu tasha nima foona nindan wattu pilu wa nin shi nin kobo haru kurri nima yinan shuran nin miru nin watu ila mani markadai yanzu shoje ma shooje mar yun mo hankalno ni minji nin shana nin wa yu mani markadai shojen don saboda da tee shee shana wishin kokko chu washina. ma rem akkam mani pidi shina wishin kokko shu washinaim batte wan shana wishi daga tee kuma ni minji daga shooje wa ra rere an dok nara changani nin pilu nani shin foi mije kwadugo murgo manjugo nin lee nin pilu mani shin foi nin temiko iyano kan babano don saboda legenonin shunu ne mun morino nin shunu nima nin moro shunu ma paro she legeno nin shinu don nin atu diano iii anshaugo ko nin ɗiano an giri ko nin ɗiano an shokko legeno don shunu ma yigo nin watu bishu bukata shu nin shidigi mudi ti and shu nin ɓillan <hesitation> yiji wai shi yakamata kanan lokachi shanar murun nee nar indi pee kan. bulgum nar indo pee kan kpee a yakamata ne nimatan murani nan yindo shunum kan damuwan nin muri mur anguwai n kabi sha animo ni murgo i shunu futugo minji shanan yu wa shin wall nin shunu yanda shanar murani mun kabi sha ne shje ni sheeko lau ta pidiji kanji yakamata shi ne momo wai shi yanda minji ni yi ra kupira. canan lokochi shanara mureno.